Iyatu panel surya e, ipake i mancaji passambe <hesitation> listrik e pole pamarenta. Apaq, rekko misalna kaki kerele- ri laleng dareq na mabele iyaro listrik e, maq- mabelloq i tu panel surya ipake.